La matita al e faita 'd bosch, ëndrinta a ie 'na pèra particular e t'la z-gnache s'ël föi e a lasa ën sègn